يجولون ذات مساء كان كان هناك إيش؟ صيادة مسنّة، وهذه الصيادة اكتشفت زجاجة تحتوي على رسالة، وهي بصراحة كانت تبغى تعرف إيش هذه الرسالة، إيش فيها؟ المهم إنها فتحت الرسالة وصارت تجرأ، ولجت بالرسالة إنهم كاتبين كيف حالك؟ إحنا عارفين إنه أنتِ راح تلاجي هذه الرسالة نبغى نجول لكِ إنكِ جداً جميلة، وهذه كانت مفاجأة.